Sy voatery satria matoa anie agnao magnano asa soa misy zavatry interenao ao raiky voalohany izay fa magnaraky, matoa koa agnao magnano asa soa rah- ma- misy koa nefa vokatre fo, raha vokatre fo izy sy mitady tombony fa raha ohatry ka zany agnao mitady hoe magnano asa soa agnao raha misy zavatry interenao de sy mainsy mila tombony foagna agnao sy mainsy mila tombony fezay fezay zany agnao.